Babandu khuloba khukesya khasi! khawukha khamuniafu taa, babandu balinende khuba nomukhasi mulala nende lu! sisindi bandu balinende khurumikhia kimipila.

Aaaa byasosyo media biyusyanga bukhwale kakila babandu nebanjile khu-interacta khu intanati banyolanga mawayida kakandi nono kakhali kamalayi taa nono sosyo media enyala yakila bukhwale bwafwa, babandu banyola bulomani mala limenya lyala khubechanga lilayi taa.

Ee! chingubo ochilinda nga osinga chamiliya wapasyakho alafu nechitabukhe wayila khusichalani bacha baona.

Khwokesha babandi khurya khushalo nga khurya bibindu byebabandi lundi khwokesha babandu khurya bibindu byebabandu wakila bubwifwi bwaloba khubalaa khushalo taa.

Inchichanga bidesituri bititi bibikopa chisendi musoko byanchikopa chisendi nasasula esikuli nenisyangayo kalaa kalaa chisendi chabwe namala.

Chi NGO chino chireranga, chirunga babandu sii! ngi! kakila sa! sangine chirera ekasii nono nga charerire ekasii mushalo babandu bafuna nafasi yekhunyola daily allawence obata sangine esalari nono chabarunga banyola mayisha kamalayi muchingo chabwe.

Khuli nende khukhwikhala nende babandu amala khwa! khwakachula nenabo bulayi khwababulilila bulayi bwekhukhwikhala nende babandu khusyalo.

Khubasomya nekhuli! khubawakho kimiyawe kyekhukhola nga khukama kumupira, khutimakho chimbilo nekhukhwmbakho kimienya naba buri bubawamo bosi basoma busa bulayi.

E! babandi khubokesya khurya khusyalo, obokesya mbo oba! oba! obokesya kamalaka kaserekari ka! bosi bekhala nga nebarya bali nekhukhola kano khuba khwakosile nekhufunamo butinyu.

Omundu kanyala kakhalala khubirira mubilomo byesi omubolele, nga sebil byangali taa obata wamubolele wamala byamilemo khumu! khufuna buwangafu, ari binyala byakhalasya omundu yesi obele nga obolela.

basikari nibo babarera lukosi michi barabara che bukanda

Babami barera bakosya kamasomo nga babirira mukhulanga chimitingi mala ba-attenda bosi bakachula esii babandu bababolela bukhala buli mukhusoma mala abandu bakawayida nebawulile khukhwama mukhanwa mwe basiyasa bamanya bari nibyo bababolele biri byamaana mala bosi batinya khubona bari basomya babana chi eriya chaba nga chichowachowana

Mungo mulala ebukanda nga wachileyo wakhwalikhileyo, ofuna bilyo bilayi nga kamatore, ee! kamatore balima lukali sana sana, ari akako nga wachileyo olima! olya kamene akako.

Basali bano barekana nende babana babwe khuba balekhule kakila mbo sebachakho esikuli taa nono kenyikhane babayila esikuli nebakhililwe babakanisya serekari yabakangafula.

Indi babandu hushalo behala chingo mungo busa sebaramba chikasii taa hulwebulwale bwa corona aa indi abwene awo esii bwonakisila bibyasara

Khukhupanga eripota khu offici ya chifu nende khu! khu! offici ya polisii nga lukosi se! selulikho taa.

Bandu bawuya mushalo nebacha chitawuni kakila chitawuni kimilimo kibayo kimikali saana saana kimilimo kibawo kino ninakino omundu wanyalisha khuba nakholakho naba nanyola shekhulya yesi nabawo kakila mushalo kimilimo kibayo kiba kimifwiti kyekhulima khwongene.

Omwami kenyikhana khukhwitililamo musyida kaba bari yakwile musyalo khubona ari akholela alala nende bandu bamenywa be khusyalo khubona bari bayeta esyida yino ewewo mala awambakanisye babandu bano khubona ari sebawo aa! eoe! demonistrasyoni yosi namwe bandu khurerawo esyida yosi ekindi taa.

Babandu batiti bali nekhusoma bibiwambakana nende muniafu nebanyalisye khukhwilinda, babe nende kamasomo, babe nende bulamu bulayi bala khba ne khu! khufwa araka taa.

umwami ali nende khurekeresha babandu bewe sikila kenyikhana amanye chishida che babandu bewe musisinja shewe nyo siisi sikile abayete kila chishida chabwe

Khubechanga nende chinanasi khwaba nende chifwene nicho chibechanga chinulu sana ata wakhaba wayena nicho chibechanga chinulu sana sana esimbona nga chi! chinefu

Butinyu nibwo babandu bakofule babiramo khusyalo buli butinyu bwebutambi bye chisende.

Butinyu nibwo nyola kabari khokenda wawambane nende babandu babi eee! kwanza sisyalo silakhubiyila pili nebuli bubwifwi, balakhutila bakhupake olatibya bulamu bwowo araka

Basawo banyola kumurungo kukuli asi sana.

Bilyo khufunanga khukhwama mumikunda nga kamapwondi, kamatore, kimyoko, kamayindi kano mala wakati neyolile yenjala bilyo bino nebiwele muchingo nono khwakula busa khwama mumaduka ee!.

Abandu khusyalo omwana omukhana nga kafwaririe elongi khusyalo, bebasyaga bari oyomkayonekha, oyo omusyarati niye, sali nende kimima kimilayi khusyalo taa.

Nga khenumikhila chibasi namwe chimatatu, butinyu nibwo efuna buli butinyu bwekhukhupanga babandu mwikhale nge nemwi-bafwana nebekhashe chikhu.

Bukhala buli mumasomo, osoma wamala wafuna ekasii wafunamo chisende nalundi osoma wamanya sisichililila , sina siyendelea wamanya khu mayisha kakenda karyena.

Khufuna limenya khubiriranga mukhuba nende kamakesi sana kakamala nyo wafuna limenya lilayi waba nende busomi bulayi newamenya limenya lilayi nenga soli nende kamakesi, somenya limenya lilayi taa.

Khuyeta baleme khubakholela, khubakulila chindika chindayi chekhutimilakho nga bacha esikuli nekhukhwombekha chichowo khusikuli chikhali! chikhalikho kumunina kumukali taa kwe nga bachilemo khukhu! khukhwiyeta.

Bunyala nibwo babelwachi balininabwo khushalo buli bunyala bwekhukhwilwacha elomo eya wele.

Bandu barumikhila kimipira kyechikondomu babandi barumikhila khuba feyithful yani khuba babandu bali nende imani nende aa! kapoosi babwe balakhucha enjje khubona bari bakwanakwana basale khukhwama enjje banyala babawambukisha bulwale taa nono eyo erera afya nekhubona khuri babandu baba nende afiya endayi.

Bilyo byange khulya efunanga mukhubirira mukhulima.

Bya soshyo midiya biyushanga bukhwale chisiku chino ndi bakhasi balekha khula khufwayo babami babwe nebabana bebilila bye munju balabilila-balondelela chisiimu, bela khulusiimu bebilila byomwana.

Khwakha khukekelesya bilyo byesi khuli nenabyo bititi khubona khuri sekhubirumikhila ivyoyivyo busa taa nono khulya kh! khulondekhana nende bukali bwebilyo byemuli nenabyo munjju, yani khula khuwesita taa, khubona khuri bilyo bititi bino bikhuyilakho muda engali khula khubona khuli khwingila murisosesi chefwe khubona khuri epacheti yefwe eba affekiteti taa.

Bulayi buli bu! u! u! muchekapu, omanya bulamu bwowo ngocha khumenya ate khu u! u! u! omane! kimi! an! uu! kumubili kwowo kufwana kuryena.

Sana sana ewefwe balimi mubulumi bwesi babirangilamo, banyala balima bilimwa lakini omulimikasubile khukusya khubeyi yino, kolayo bali epeyi yakwile, obwo nibwo butinyu bwesi balimi babirangilamo mumutala kwefwe.

Efula nga seyapile embuka endeyi taa nga walima bilyo bilimwa byowo ochukhilila kamechi.